A tourne- misy aroa karazany tournevis: <hesitation> arakaraka misy misy iz- misy izy t- vôdiny am'taboribory lôhany de misy araiky kôa marangitry; le taboribory lôhany igny angalà visy visy izy taboribory lôhany igny de le izy aroa magnano igny izy mampiditry magnôdiny izy de mampiditry.